اي اكيد غاح يصيغ للفن تأثير سلبي على الناس ،قبل كلشي غاح يكون عنصر سلبي على الحالة النفسية وغاح يعمل اكتئاب، وخاصةً غاح يأثر على الأطفال اذا ماكان اكو رقيب عليهم من الاهل.